<hesitation> Zaman na naha yar munchi ghana ola ga kwa shi kutu heli ga kwa shi kata ma jirkha shimta kagha bara baram kagha bara kalshi kaga dagurumta puwani ka tsiyaga, ma jirkha shiu mdana ka kokari ta wutu thaɓi mah mdanaka kokariwa thaɓi duku ni taɓa ta wutawa to, mijirkha shimta puwani ka mdara pumta ata hi ki ka mdasi ka mda pumta ata kongula ka mdara tsamta ata hilki ambula ka mda si kamda na mdir tha puwa kata tsamta mu tak tsamta ka mdasi ɗumtalajir thaɓini mdalaka natu duna rankani jambi tu mda ana pula mdanaka dunai japta amtu mdana pula <noise> na kallini sala khal maula na wali mzaɓi duku kara sintu daro tun mda vu mzaɓi dukku tun mzaɓi duku an na'ya. Kulini da matu akwati kada tsabilu mzaɓi a hara aru. Kada sin ga ɓaɓirda ga muni gwan mahgha sifiya sal ga duk sagam kagu tasa kagha a tha kagu ti ɗuva magaɗi lara suna kal- kal wa ta thab'ya ga tuwa ga khal kukwa 'ya kara lukwa faku kaghara tsuhu, ghaka mzir ata hili mzɓi duku wandu ɗiwa <laughs> patari aɗiwa tuga khalari ka gha sifiya, zaman na shina su'aɗu kala sal anadawa muda khadi ka nalada tsuwa mah sunatu adu ƙaɓatu ɓara dawa da chaɓwu salni nang nan mah sa a khal maula gha khalni tsa dar maɗiri ta durwane apani to myirɗa ana ƙathar ya mjirɗa mjina ɗakuya da mjina ɗaku mu mjina ɗaku mu malum na ɗaklaka mda mau nika ala maula tadiwatu salniwa sal ni adi wutu maulanwa mda khatu apa sadaka kan mauntu'ya ga zinzi ga hara maula na ɗaku kalini gyaza tak famya su kaani karkar mi salni ɗalari gari na dak ta pulla sani wa mu tak tura a bwahila ri ta chaɓwini, mi maya salni khasi mah ɗava akhamari tsara ɗuwarari akira duƙal. Aburwa nza wane khasi ashewa duniya pilasar ma nu'ya, bua ma nu'ya, pabur ma nu'ya, bua ma nu'ya ka hyelhara kara vu suna kwa sai zaman na kullimi antu ga thivirin mda sai kal e moɓulu kulini mu gha wutu vu'ya ga thiviri tasi bara su wami tasi tasu hara miri zaman na waci mda vu'ya thi una a tar kata mau mile kuma kata ra bara yankur, kulini mdaka ganarni ma mah tasi asi'ya ga pila yu mutasi barari katura suri mu gaɗi gah ghawa jira ɗikka, nan nan mda kha hir mada sal wa antu da khalsi ka maula antu tha pila maul khalsiwa amma mau mzir khatu ala mau gade tuwawa tapila aw yaɗeta tuwawa ka diya da yaɓula mzirni tha ta tuwa mah da jaktu yaɓula da mzirni tha tsa tuwa da jaktu yaɓula damau mzirni tha ta tuwa to natu tadi thuwa wani kwata kwata en tuwani.

Ti ɗavu yinni mah hatu tsiya ga ata turai tun gwak ɗavu imi imi thu kavula tasin ɓautarwa misalni ɗaralan ta pilla dnar gwa ta pula ya kulini duniya akwa ɗarasi nan na mu mda pila ka maula lukwa barema ta sin sau wa zaman na kulini mounchi ara barema mah davu man zaha akwa himar ɓa barema ambula da wutu su kada sirita ala maƙankyar, sa ata matu maudubu kata matu kosai kafa zai a yarfu akwa kwasan jirna munchi na fiya sudi tujir wuta ka dar ka maɗajirwa tunda tuwa alaga da tuwa laga arni taku ra satu su aɗula tun ta tursi a sifi alaga mah taku sifi tuntawul jir ga madarni <hesitation> kah hara lamburu duniyan kal- kal alamburya duniyan ɓaku alambur kharawa ga kal wani ya ƙal pulasar ma pulasarni ka kwaba ta pila ƙal ƙwana ma pabur ƙasi mda pita mda hirniwa, ga ƙalwari ya ƙal hausa, hausawa hona antu ta tsiptu hausa.

Gu palah ashi kuci yadi siwa a hara karawa ku kurti ku har <hesitation> ma sakati garsi ajiri gupalah yakul sili ki mwar wa, ashe tsak kurtu thurtu nkha. to duniya ni mbura wutu msira ni amari <hesitation> gu ƙar ɗir jiri kolini mda pila tana thlandir mudir thlandir ku si matak thlindir azi apah kagu bathlari mbura ghatu msirani amari <hesitation> duniyani kowani mda kata chiɗi hyel kowani mdah kata chidi hyel ƙabula ɗufu na dimi akwa kuta mburu, ka hyel dufu da bdaku akwa kuta nburu kyel de funan badau.